So peentugol woni golle maaɗa, ɗun kaa atawan walaa fuu no ɗun fotan maa. So ngpoonga min mi wanaa peentoowo. Mi wanaa neɗɗo annduɗo faa tawee miɗe waawi sifaade peetiir duu. <hesitation> <hesitation> So wanaa tan wiide <hesitation> peentir woɗeeri ana woodi, ndaneeri ana woodi. Jonka nooneeji nooneeji muuɗun.